Ko hotooɓe maa mi yiɗi nden, to a jooɗi ɗum, a no njamma e kaɗɗo. Mi yiɗi haggorde, mi yimɓe njamma baafeeje ɗi e ṣeedo. Ko mo dumeede a duum kadi faa seeda e haara.